ذات مرة في أثناء إحدى العواصف جرفت سفينة غامضة إلى الشاطئ، كانت السفينة جديمة ومتهالكة وتحمل علامات غريبة لم يشاهدها أحد من قبل، قرر بعض الصبية الفضوليين استطشاف السفينة فوجدوا بداخلها صندوق من الذهب يحتوي على خريطة تقود إلى كنز مدفون.